<noise> Oy ah-azafady ngiahy eh, vaky rô veragnao to eh, tegna tsy kigniako zegny taky ih, izy igny voadognako tamin'zah nandalo taketo oh, tsy magnino soloàfaka izy io <hesitation> otrigno ma rô niviadagnana izy io de takaiza ah? Soloàfako mitovy amignanjy ih, ateriko amigna maraigna fô.